Henoko hoe nahazo fisondrotana ianao, mahafinaritra izany! Ahoana no nahavitanaao an'izany e? Ianao ve nanisika vola sa nahafantafantatr'olona e? Sa inona lay fikafika nahavitanao an'izany? Sa hoe nisy akamakama tao? Sa hoe lay promotion tao no nifampisintosintona tao de vetivety de tonga tam'le tanjona niriana?